فما نهار هكايا واحد ماشي ماشي هكايا لقى مفتاح ، ايه جربو لقى مفتاح معناها باش نطيشوا وكل شي من بعد قال لا بلاكشي يصلح ، هو وماشي هكا وصل بحذا الباب والمفتاح في يدو هكا ديراكت هكا طوال شويا دخل في وسط الباب وحلوا ، قعد باهت هو ، جا يجرب فيه على الأبواب الكل لقاه المفتاح هذاكا يحل أي باب ينجم ، مشى والراجل هذاكا وهزو وقال لا نمشي نهزو للوالي على خاطر هذايا نسلموه باش ميعملوش بيه حتى مشاكل ولا شر.